राइस कुकर का मुख्य उद्देश्य चावल को सटीक और आराम से पकाना होत है। यह एक इलेक्ट्रिक उपकरण हमत है। जो चावल को पूरी तरह से पकाने के लिए उचित तापमान और दबाव का उपयोग करतो है चावल पकाने की क्षमता। राइस कुकर का सबसे बड़ा उद्देश्य चावल को बिना किसी झंझट के पकाना हेमत है। इसमें चावल और पानी डाला जाम तो और कुकर अपने आप चावल को पकाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं इससे चावल हमेशा सही तरीके से पकाते हैं। बिना जले, बिना गले। समय की बचत चावल कुकर में चावल पकाने का समय बहुत कम जानत है। क्योंकि वह अपने आप तापमान और समय को नियत्रित कर देते हैं। आपको चावल पर ध्यान देने की जरुरत नहीं होती। जिससे आपका समय बच जमत है। इस प्रकार राइस कुकर का उद्देश्य चावल को जल्दी, आसानी और बिना किसी परेशानी से पकाए जातो है। जिससे खाना बनने का अनुभव बहुत ही सरल और आरामदायक हो जात है।